هلّأ أنا لو عندي أسبوع كامل من الوئت الحُر فيَّ الخاص فيَّ لا أطفال، ولا زوج، ولا بيت، ولا شي، بحب إنّي مسلاً أضّي إنّي مسلاً إختار البلد الّي أنا حابّي روح عليه إنّي سافر مسلاً على بلد وكل يوم بي هيدا الأيّام السّبعة خصّص لا كل نهار زيارة مكان مش إنّو أعملُن كلُّن بفرد دفعة بفرد يوم كرمال إنّو إستمتع بي كل يوم بيومو مسلاً. أوّل يوم مُمكن <hesitation> أعمل shopping مسلاً إشتري كم غرض <hesitation> بتخُص البلد مسلاً شي بي عبّر عن هيدا البلد <hesitation> بعمل shopping، أكيد بتروّئ مسلاً بال- بي مكان وبتغدّى بي مكان مشان أعرف كيف أكلُن؟ كيف هنّي بياكلو؟ وشو طبخاتُن؟ وشو المكوّنات الّي بياكلوا؟ وبي شو هنّي مشهورين ومعروفين؟ وأكيد ب shopping بيضمّن ضُمُن إنّو بمشي بالشّوارع، بتصوّر بشوف <hesitation> مناطئ خرج تصوير، <hesitation> مناطئ مشهورة عندُن مسلاً <hesitation> أوّل نهار بعملو لا shopping مسلاً، <noise> تاني- نهار- تاني نهار مسلاً بحب إنّي <hesitation> أعمل رحلة بالبحر أنّي أنا كتير حدا بي حب البحر روح أطلع بالباخرة بالسّفينة ما بعرف هنّي حسب كل بلد بكون إلُن <hesitation> زيارة بي وئت محدّد <noise> بالبحر.